Laawol ɗum tanɗitine e jam to no njamdu waawi waawi ko ɗum. Naatnude ñyamde maa, soo njamdi dow jamfaare, naftora njamdi mbaddi to labaa, Yeeso cookude e joɓdi, Ndeefita moƴƴi nde njoɓdi rawaani.